Alura nurmalment le tezoire a sun faite 'd metal e al an due part ch'a taiu la carta, la teila, ëntà bugé cueste due part üna cuntra l'autra për taié